Turi ba kiro, <noise> nyowe ebintu byange nkira kubigura kyakataano, ngenda mukatare kyakataano ngura enyaanya, ngura obutunguru, ngura cabbage, ngura sukaari, ngura esabuuni, nibyo ebintu ebinkira kukora.